Bizibu ndie nili koliliku kakozesa sa dhetaga bhia basi na takisi ali nti ali nti moti bhakpa ali bizibu ndia ala tungio tabhi butanduwa kandibna bhavugi siblika nibhakilia na nuwa kima ndia akibhutokoza bwongo injo ali zidhi ti

Kodua gwehima ndiakoteketibe lalako ndio kubajaga kolai kwegheisa Mambombi dumbi mesia kwe gbeisa Mambombi dumbi wetuba ahh dumbi oya oanga kalibe ndiekina ndio okuyaga kolai andi injo ukaka oya olala nesi oangio andulu njo ukaka

Ali sa mugaso nkpa na amani na nkpa moti nanga bhobhalili bhakigbanana bhia nkpa moti nanga Bbaibuli nau akigia eti moti kobisabe moti ali nkpa moti nahabweki bhakpa bhakabha bhebhali bhakibha nkpa moti kandi ndia bhakikola bhakolilie imamoti ngenyaiabho

Ndia adhu nali namugaso lokililia nuwa libho tolo poni andiki libho ali na mugaso ka kozo ndia nkpa nanga magila ndie kili nai aliku libho kandi nkpa kalwala dhe bhakimbisagabe libho andulu alame

Tineli njo bba tineli njo bhakitoka bhhoni

Ndia nkikolga ngoye ndiamo likikia na beni ali ogisai ndia kebhali ali golai ndia kesalo ali bisai ka kikalo ndia abhongilianio nanga ko anjala bhinjo akilujukana atodhe aundikane atodhe makanga bhongisiako

Mulimo sa kasinge ndie kikitoka kolai ka ngongwa mbili ndiasu ali lika nob nokouanga na hakpaka kulungi lika nokubhueagesa lika nob nokwokolilia kandi lika no nokubhu nokubhu hanulilia ndia asemelelu bha na kikolevw ka bwomezi ndia nkap

Ghubha mwani na ghubha kokowa abhuyamdi bakpa kangongwabili ndyasu nanga baniki bhai ka sukulu nibhakidkma na bakpa nibhakyebheisabhe nibha kibhakihalika mandambho nibha kigodha bgolwa gulupu nanga sente akihenikanaga nanka koko na mwani alu ndu na katale

Mbokoti mindia mikiki mindiaki abhueyunibe bhakpa bhatua luzu luzu ali ali ali ai abhongi teketa takatakanaki ontolie abhuetantale abhutukebei ndia kebhali ali jibe eti kala kikola ndia bhagbei kolai naga akijumisa inji poni

Kabha nineyoki nini lyali ndie nikikolaga ali tetiami ka sipatala na ndietolo adi tolia bhakpa nti kozo anizigidia adu bha toke pesiako magezi na ziba nti kotodhi kyetaba kakima ndietolo daki todha yogela ko ndwali

Ndia adhu nali mugaso ogisaga nkoye ndiasu ali sigikilia eti nkpa nawe omamage nouki ka bhadako nanga sigikilia eti komama noukukani, injo kabhongi bba mamako nouki ka bhadako akukubhuwagabe soni nawe kindiolikio buli nkpa alika nalia kigia eti bba minjo akibhaga muyonjo akibhaga muyonjo ali bhinjo andu ndia akidhuwaga ohoge.

Ndia kokubanja ali sa kwekebelisa ndwali sa kabhondo andu okubhaga nuweibi sitetasi ndiako nesi otelemia ndia kebhali akibhaga kabha noli nabulwaye otadika nuwa mibazi ndia kesalo akiyambaga kabha ndio koli na bulwaye otadika kwetantala tungai ndia kebhali ndia keini akidhuaga oiba

Ndinibilini kolai ali zibe nti ndia akoli sabite ndia kolibe andiki ndia abhaku dumbi nitekenize ndi sabite ndia akabikai kikikola bhoni, kikiliya eki toli andiani mindia akikola mulimo bhia eyo.

Aah katiko ndiamo mbulu sa ngbanga, mbulu sa bihimba, gbebhe, mbulu saaaa mbulu sa matoke mmm akidibha aah injo akibhaga kulungi.

Mbuka malikimana ndie nibio ndia bhakilungagaku sukali ali tabhi mucunguwa ali tabhi muyembe ali tabhi ndimo injo andulu mbuka ndia bhalungagaku sukali nkpa anuwa

Ali sa mugaso sini ganyilia bhotuako mindia akusobhilia nanga konyayilia dumbi kiniga akukusiagabe ndia kebhali konganyilia nkpa dumbi nkolagana ndia bhenu akitigaga nakiya ka mumaiso ngoku bhutululi nibhukukolagana ndia kesalo ganyilia abhongia nanga Bbaibuli bhia bhesu bha kulisitayo kisemelelu kiganyilie bhakpa bhoponi ndibha bhakisobhikilia

Bizibu ndia bhakpa bhaniki bulya ngeso bhaniki lika night kilwala lwala Kandi na bha Kali kabha ki bhu pagha bhamunyabho kitinisa na bha luku kabha ki kolelaga iji ndiabho njo abhibhe

Bhalimi ndibha kagogwabili ndiasu bhaki kabhaga mubazi fuhili time ndia ndiabho na buhuka poni bha wolaga buhuka njo

Kaba nini daki kola kedatu liya ndia tama bugobugo nkikilaga lika na family ndiamo hanulai nai ditoda nisoma bitabo ndiamo ndienili nai ka ndabo dumbi kidhakia njo nkiyaga buhangi

Tolo ndieni tungilyaku simu ndiamo ndia kateketa nidhedhelwa sini no simu injo yeni kihibhi poni ndialiku nanga na bhetai aba na tigikani dumbi andulu ndyelibha nti simu tandika sumbilyabe ndia kibikisabhe heyo njo poni nihibilia

Nkpa nibhandimagi akieyokiaga zidhi nanga nkpa mindia andimagio njo akibhaga na ndiemesin naisi bhia eti ketegelezi

Kioka ninilelagi kiaga nihumulabe bhuangi ka ndangalilo ndiamo na kima ndietolo ndie nkikolaga nkikyaga ni tetiabe injo andulu ndie nkikolaga kioka ninilelagi kedha bhuangi

Bhakpa ka bwile sa bula bha kidyanaga bizibu mia mufulege ndia kisenda na nsia

humali kyeyokiya kulungi nki kelelaga nilyaga nilyaga kulungi andulu ne yokiya kojo kekaba na kunitelebanija nanga lyaga anduku kikulua nanga koba nolyagi oikiliji lyaga oliyage lyaga ndiako kulungi

Kainji ndiamo aliku bhameme alikuba koko mbata mbata injo inkisumbaga nkisasulaga sukulu fizi ndia bhaniki so ali kulungi

Nkikola ka bhenjo ndibha habwa ndibha kibhaga na mpaka andulu kibhuyambe ndibhali na mbusa

Ehhh bhakpa bhakitokaga ka kialo naya ka tauni bhakikabhaga jobu mulimo mulimo injo akimpesiagabho mbagana ahhh bhakiyaga ka tauni kabha laifu mamadha laifu abhongia bhakiyaga ka tauni ehh bhakikalaga ikalabho

Bhakpa tunga makulu sebhalisio ndibhekina bhakikozesaga telefoni ndibhekina bhakozesa ledio ndibhekina bhakozesa televizoni na ndibhekina bhaisa makuku eti bhuye bhubhutolie ndibhekina

habhula katolo emi ali jiba eti kaduwa katolo sa bijibu njo akuhabulwaga kima amabhika nanga buli npka poni akubikaga na kubisibe iso kobha nokukolaga kima amzinana andulu ndia nkpa akigiaga ati kale kima ndio ogbei kolai injo kabhongi dumbi injo akuyamba kahabuluwa ka bwile sa bijibu kakuduwabei andulu injo ukwaka

Haa bhatua dini bhakolibe mulimo mamadha naga bhabhuyambi bha bha bhajongo ndibha bhakilolaga zidhi ngoye nanga bhali na gulupu sa kwaya hakibikisa ngoye mabhonga kandi katebeza bhakiongangabe eti ngoye ndio kogbokiliani lolai alibe kandi kokubika ka kanisa nololi bhinjo

Kikibhuyamba bhanikiekali ndibha kuamanaga ka uganda nanga bhakabhongi lika nibhakiamana kakakabhe bhakaka bombembe nanga akibhaga luja businge ndiabho

Ndie nkikolaga nkiyaga ka tiko nibala ndie nkisobola hongelaibe niya ka katale na mikia sente ndiamo nisumba lieli ndie nkitoka bisaibe hongela muhendo ndia akitota dhakia emi na bhaniki ndibhamo

Nki bhaga mini te kani ka radio

Ka kyalo ndiasu ndie kikikolaga kikisumbaga sola na toci injo akiyamba kilia enisa kima ndie kikibala lolai nikilia nikibhundili masanalaji dumbi kisa na loki eti nabhesu bhakipesie masanalaji

Emi tkoko ndiamo nkigubaga mbulu ndia ndia buli ndia buli sizoni nesi akiyaga nkigubaga bhikole niliku na gbebhe niliku na muogo na koko bau ni nibisaku dhe injo andulu mbulu ndie nkigubaga ka tiko ndiamo kalibe ndie kikigubaga ka tiko bba

Kikolaga masanyalazi kedha andulu akiyambe kwekolisa na kima poni ndia kikibha nikikakolai nanga andulu ndia akikiyambaga ka jiga ka gola ka kola kima poni ndia keki ndia ka inji

Nweli kahika kedha tolo poni ndiekikietekanizaga kikijaguzaga kedha kikilikaga nikietakanizi hahwa tolo injo kikisumbaga liaga, kisumba ngoye tolo njo ndiakahikimbe andulu tolo injo ka kaduwa osangwe niwetekanizi nanga akibhagabe liaga na jwala kulungi kandi kikiyaga hambali ka bicweka ndie kikisabiliagaku

Bakali ndi bha kukolaga kima kambili bhakubhaga nibha kayamba ngongwabili onjo bhongai kaKabhe nibhali na nsong a poni bang andibha bakuma businge ka ngongwabili kenjo

Ka ngongwa mbili ndiasu kalibe bizibu na moti ndia bhakali na bhasika ndia bhakikoliliagaku nanga bhakali na bhasika kikilikaga imamoti ka sidha sidhana kandi na bhakali nabho bhakiyaga ka gulupu sa bisa na kwehoza

Oli na mugaso nanga bhaniki isabho kunga kikalo okubhaga nokakuyamba anga tolo ndia kamumaiso bha nibhakukonyelq andulu bhaye ka masukulu

Ehhh guba kokowa mwani poni ali kulungi ka uganda bhakpa bhali na gali hali na ndabho ndabho abhongia bhasasuli sukulu fizi bhaniki bhali ka sukulu fu a kokowa hhh bhakpa bhali kulungie

Kimesia lia ndia tamabhugo bhugo ndie nkikolaga nikiyaga ndie nkikola nkiyaga ali iya kabha ninili na bisisani ndiamo ka dilo nkiyaga niziba makulu ndia ndia ka ka saha bhali salo kimesia kiziba makulu njo dumbi niye nihange kalibe ndie kina ndi nkikolaga bba ali injo ukaka

Mulimo sa bitongole ndia akikolaga na bhasubuzi rungilia bhakpa mulimo ka ngongwa mbili ali ngu alibe gulupusi kandi ka gulupu kenjo akibhagagu milimo tabhi eyo sa koko bhakibhagaku ndibha bhakisumba na ndia bhakisumbesa kandi injo poni akibhaga nali mulimo ndia abiki ka ngongwa mbili

Kola ka dahkililia okukolagaga milimo ndiako poni andulu andulu poni odhakililia nanga tandikiliai bbalaza doisai kyakatono kyamukagha akibhaga akibhaga nali bwile sa kola mulimo ndiako poni

Bba tatughila masanyalazi

Bha bha abhingi sini ka ngongwa mbili bhabe bhasika ndibha semelelu yabho ka sukulu nanga kalibe kima ndia akibhagabe ndia kakibhwetagisibwa bhasika bha nibhalibei kandi nsika kasoma akibhuyamvq famile ndia amaniu na ndia atukaku

Bizibu ndia kokubanja alibe uwe mindia uwe muluku ndia akibalaga ama nkali minaki bhaitu odula ndibha ka saidi ndia ka nkali bhakabali amwame muluku minjo deni ndia ka saidi bhakabali amwame nkali minjo

Emi nikihabula bhasika bhenjo bhagbe nsuka bhakole bizinesi nsuka njo akiyaga ka tiko guba kokowa bihimba gbebhe akipesiabho sente hhh so bhasika nkali bhenjo